<hesitation> Magnano akoia zany e zavatry hitako hoe sakafo malaky sady ara-pahasalama hohanigny ame maraindray de gn'atody aloa endasy gn'atody da rehefa avy eo ahisy ame mofo da magnaraky enizay e dobera koa mbola agnatiny atambatrinao amignao aby izy agnaby sady iza zash selasela avao gnagnamboara anazy da azo hoany.